oyi a diya ciri'a o tawɛ o tawɛ a lɛ o vɛ nɛ han diya na a o we zin maro a o we ɓɛ munni o wa la nasona oyi casi torl naso mi buwe min ɛna oyi va-ro se a o woro maro naso oro hɛtin o ya zun-ro a o ɲan ɓɛ zun-ro <hesitation> a o zin maro a o nɛ a o diya-ro ta a muyɛsin lo ma'o mina ɲan aro woro mu han'o fuwa-fuwa lo yi vo'o a o ɓwe fuwa-fuwa to mu ho mu beraso ma nɛ a mi ji <hesitation> kiliyan-nan curulu